Raisitsika hoe nandeha nilomagno amina renirano na farihy igny aloha zaho. Da gny raha indesiko aloha da tsotra. Minday kiloty aho voalohany, de de zay, tsy de mila magnisy lunettes findesy solomaso findesy milomagno <not understood> regny loatry aloha, mila minday short avao, de minday short faharoany avao koa na mba hamafanao gn'ainao nofa legna mijotso bokao aby regny. Zay avao angamba gn'ilaina raha amy gny zava-misy aminay Anôsy atiky gny resafy.